ପଣଵାତେ ଯୁନାଇଟେଡ କିଂଗ୍ଡମ ରହ ପାନୀପାଗ ଵିଶର ଇଚ ବତତେ ବାରେଗେ କୀ। ଯୁନାଇଟେଡ କିଂଗ୍ଡମ ଖିମବାଈ ଇଂଗ୍ଲଂଡ ଯା କାମେ କୋଈ ଥାଓ। ଏବଂଗ ଯହର ପାନୀପାଗ କିପର ଯେ ହୋଈ ଥାଏ। ତାଏ ଵିଶର ପଚଡା ଜାଏଚ। ଏବଂଗ ଯହର ପାନୀପାଗ କିପର ଯେ ହୋଈ ଥାଏ। ତାଏ ଵିଶର ପଚଡା ଜାଏଚ।